دراسة الإقتصاد، والمالية مهمة جدًا، مش مادة عديمة الفائدة، هذه المواد تعلمك كيف تدير المال بشكل أفضل، سواء في حياتك الشخصية، أو في العمل، ا لإقتصاد يوضح لك كيف -تشغل- <hesitation> تشتغل الأسواق، وكيف تتأثر الأسعار بالعوامل المختلفة، بينما المالية تعلمك كيف تستثمر، وتوفر، وتخطط للمستقبل.